Ajt'el tan ujantik ixim je'lo' unaj u insukun je'lo' yan junp'eel t'el tan ujantik ixim, tan u- uk'ul ja', tan uk'ay tan uk'ay je'lo' yan, b'aje'laj tan inwa'lik insukun <noise> je'lo' je'lo' yan k'ay je'lo' yan ajt'el tan uk'ay tales ixim ka' ti janal, tales ja' tan uk'ul ja', je'lo' yan umo'nok mo'nok t'el tan ujantik ixim ma'lo' yutzil yutzil mo'nok mo'nok t'el u- ukax u- una' tan ujantik tan ujantik pokche' je'lo' yan tan ajt'el, tan ajmo'nok t'el tan a ukax una' tan ujantik, tan ujantik pokche' te'lo' yan ti te'lo' yan tu- tunaj tinsukun yan yaab' yaab' kax, tan inwa'lik tan inwa'lik insukun tales tales junp'ee tales junp'eel <noise> tales ajt'el, tales ajt'el ko'on wa'ye', tales a' a' maskab' ko'on ko- ko'on wa'ye' ko'ox ti kinsik ajmo'nok mo'nok t'el ko'on ka' ti janal ka' ti janal ub'äk' ub'äk' t'el, tan tan inwa'lik tinsukun ko'on tales a' maskab' xoktej u- upol upol t'el ma'lo' ko'on jo'mij tales a' tales, ta' tales wa'ye' ko'on ti janal ya- yan a' t'el jo'mij kimil tan tan inwa'lik a' insukun, b'aje'laj ki'ki' u- u- ub'äk' t'el <hesitation> ki' ta' jach polok jach polok ajt'el ki'ki' u- uwa'lik ki'ki' u- ub'äk' ajt'el polok polok jach ki'ki' tan inwa'lik ti sukun, b'aje'laj jo'mij ajt'el je'lo' yan umo'nok. mo'nok mo'nok t'el tan una' je'lo' yan aj ajt'el tan uk'ay ix- ixmo'nok monox mo'nok mo'nok mo'nok t'el je'lo' yan tan u- ujanal, tan u- un- uk'ay tan uk'ay ti ti te'lo' ti ti unaj u insukun.